هي الصراحه هوما في زوج صعاب بصح أنو نظن لوكان واحد ما يحضر حتى، حتى واحد ما يحضرش ل-لعرسك ت-تكون أصعب لأنهو، لأنك في يوم فرحك و كذا و تتمنى ناس تكون معاك توقف معاك، أما نهار لتكون تموت قادر تكون موت شهيد، موت موت فوق طيارا، ما مش بشرط لازم يكون عندك جنازا، الأهم أنه يكون عندك عرس.